Turli xil ovqatlar turli xil zararli ta'sirlar ko'rsatishi mumkin. Masalan ortiqcha yog'li va ortiqcha shakarli ovqatlar va undan tashqari ortiqcha tuzli ovqatlar yurak kasalliklariga olib kelishi mumkin va ular asosan diabet va yuqori qon bosimiga ham olib kelishi mumkin.